زما په نظر یو کمپیوټر مختلف جزونه لري څې کولای سو د هغې جملې نه موس، کیبورد، سکرین او بل سي پي او یا هغه برخه څې د کمپیوټر معلومات پروسس کوي او یا هم فرامین پروسس کوي، جوړ ده.